Raha amiko manokana aloha ombivavy izany a, i- ie mahafantatra ny tompony izany, ohatra amin'izany le izy le ohatra hoe akana ronono de teren'ny tompony zany ny nonony, de izy tsy maninona mihitsy raha vao ny tompony no mikitikitika anazy eo, de dikan'izay koa zany mety hoe <noise> maneho firaiketam-po amin'ny tompony izy amin'izy le hoe manaiky ny hoe ny tompony no mikitika anazy.